Ɔsi ayɔ lam mɛ ɔslɛ bʋkʋ yayɔ bʋakʋ ɔmaba nʋ ɛtʋ ɛsɛ kɛ nʋdʋm la ananayɔ tatɔsi wam ɔsiɛ bʋakʋ yayɔ bʋakʋ ana nala maʒɔ mʋ o ɔsiɛ abʋɛnɔ la makɔ nayɔɛ layɛ ɛfʋniɛ lam mɛ ltvɛbʋakɛ ayayɔ ɣsi la makɔyɔ makɔ bavladʋ xafa namalʋ kana kɔmadʋi sʋ kɔ mekɔsʋ nʋ ayine yawɛ ayinakpl ldefsʋ aylnewele ɣnʋ kʋnu itsɛ bʋakʋ ana akɔsʋ kabʋɛ la ɔmaʒɔɛ nʋ o ɔslɛ kafɔ yɔɛla ɔsiɛ abʋɛ kʋmʋ nadʋ la ɔmatʋtʋ ana nala nakʋtʋ ʒɔyɛ nʋ ɔslɛ abʋɛ la kɛyɛ ayɔɛ la ayldʋela ɔbabedefʋ kɛ mɛ yakɔsʋ mʋ ɔsiɛ mʋa atʋm awɔ kpam kʋ ukpanʋe katʋɛ mva eske tatu kpanʋe nva abʋɛ nu ɔnabʋɛ bʋamʋ abʋɛ la mɛ yakɔsʋ nʋ ana naʒɔɛ nʋ kpanve mva abʋɛ bʋam afɔyɔ ɔsiyɛ kʋ ɛnaʒɔ nala ɛnaʒɔ nana kayɔ ɔsiɛ yɔyɔ yam ɛdʋ yan ɛtʋ kɛtʋ ɛdʋ ɔtimi kayɔ kayɔiɛ yɔyɔ bʋa kɛ yaba ʒɔnana kʋmʋ ayɛsɛdi Ababa ɛtsɛdi la ana nafɔ kʋtʋ baʒɔ yɛ nʋ mʋa tɔsiɛ mʋa ɔsi bʋɛ alo ɔsibi mɛ afɔyɔsi la mɛ ana nala ka akʋnayɔsi kalʋ kaʒɔ nafa la matɔsv nʋ ɔslɛ mva ɔna nɔla mva aʒa muam ɔna dʋ ayɛfvɛ ɔladʋ ayɛfʋɛ mɛya mɔ makʋtʋ ʒɔɛ nʋ anwla amv kie ɔsiɛ kafɔyɔɛ mva ɔsiɛ abvɛ o bʋa nw ayɔ siɛ yanidi bikɛ ayabawa anala ayabawa alala mʋ ayidʋe la yabaʒmʋ mvamɛ ɔtalafa.